Poata. ali la turu school. kame. li. la mamana poata tiron katsin la walia turu school. liron katsin. liron sagohohereya. lie go kaka. kameya toa poata. e tsinara lie nas meya bongbong. salie nog. no hamasmasul hanigantoak. ba. none tala poats turu school. u hihatuts i hasingeyalia a k1- 00. okay. gona halanlia turu school. poata ti kato yalia. me singoge tsinaralia. o moko mama. lie ngileg tats k1- 00. na halanegolia turu school. mama taralie hateta. e moaba ta k1- 00. okay. li take talasi salia telak. ahana torir alia. li hakats hakapan. lie gona mos yi kopina latu. poata ti la las la lia i hagusina maroro. hagusina school e kameyats luma e ka. li la lasi balte na kagi nonei tara luma e na piya 3 kilok tara tolehe. li maleyiyu school. galapien i lama batemi rangatar. mama. ge kal. ge lelulu school. mm. katun belelulu school. katun e kakalala. kakabanelu. e moata katun ga kakali han. katun e lelulu school. Sa liu. li kalasi monu waluti kayalia ti mos ya baneya liu school. e poata ti lapouts malia tara tolahi. papa taralie rangata talana. ka lue naha mula me ma le muleyu. lie le gulu schoo. rangater. a. a. a galapien e hater alu ma lemuleyu school. a te kipalan. te peits nemilua money. galie ma legiu school. alue pema u hihatuts eron. e ron rangatan toa nera moneyalame mas suate ma money. lu maron hale milia ta money. ni hamanasa. lie kakabanego school. lie ma. mangilin le giu school. school be,. lia bena school go ba lu tekato haniga hasemo romana lia tegona la weyolia turu pannen tu school. sa eni tara man school i puteni. man school pan has tila haswelia i rabol(rabaul) ili. lie na sohoga taratsi bun teron sosohoriu sumatin te sikir. mena opuk. i rangata hasi lia. boka. alue naham. a toriralie kamitsina. liesagoheyega. lie. lie sikig. taker me haleriliu espro balie wegen. u marasn. aliu take megi wageni. boka. alia be wa hasego meresin eni te hoho siki galia. Ey. lumu meresin alie wa pesegowen tsie manapinwegien eni. lie mas no hamasulbugo 12 kilok salia te tuanwe go u meresin. salia. lie ron bus banegu school. li maron ngilin la gi turu school. ron kamena man tutoa man poata teron pegalia. lie le gu school. lie legu school. karos galia. gale karosik. kuba lie maron karos pinpino gi. alie. e. te kato homina katuni matar. te ranga hominenen lia. galiemalegiu school. na li. ali tara potseyen tiron mar kaka ba meyaliu school. e manigane. alie. nikaka taralie hereya tiron mar kaka ba meya liu school. i romana lie tara potsegen. manigani. lie kato ha hard ovag olig lia. li katoha. li makatohanigeya olig lia. te napine ni. lie tara potsegen. ma nigani. te kakaba meriu school. lie pegu school. lue mas kamema nihahakatsu nigi tamlu. lue mas kamemu tor u niga. sa lu te lam turu school. lue manapin kakaba pinpini nemiu school. te. te. te. nigana torimulu. Lue mas lam turu skul te nigana torimlu. lue mas kakabanemu school tara poata te omi nen. omi. omi na torimuli. se ni. lie katsin giwageni. pasin tironkakabameyaliu school maron niga yi. ali ron bus banu school. salia tena nou hala lagi kopina latu. sa lia tena mos lagi me tenamos laga lia. sa noru temi rangata talero lia. alu be nahamuma?U katun e hatelelia luma le mule u school. lue katlas me li. lie le gulu school. school banei. school e nigana. ba liron gamo tale tsinaralia. te pega lie legu school. gube moa.